ايوا ممكن اجمع اقول ثلاث ارقام وبعدين اجمعهم لو قلنا مثلا رقم ثلاثة ورقم سبعة ورقم اثني عشر طيب لو جمعتهم هتبقى ثلاثة وسبعة عشرة وعشرة واثني عشر يبقى اثنين وعشرين كده اتنين وعشرين مجموعهم.